د اونګ دبلي یو برقي اله ده چې په برق چلیږي او په منځ کې یې د پولادو او یا هم بل قوي پیلیز څخه جوړ درې پکې وي یا درې پره پکه وي. کله چې کوم شي د دغه اونګ په داخل کي واچول سي نو د دغه درې پره ارې په واسطه میده کیږي. د اونګ بیلابیل ډولونه سته او په مختلیفو سایزو کې راځي او په مختلیفو ډولو کې راځي.